تمام أتظاهر إن أنا بقول رقم هاتف عشوائي ممكن أقول مثلا <hesitation> زيرو حداشر سبعة اتنين تمانية خمسة <hesitation> ستة سبعة اتنين واحد ولو هقول رقم تاني مثلا ممكن <hesitation> زيرو سبعتاشر زيرو سبعتاشر اتنين صفر واحد أربعة عشرين اتنين وتلاتين واحد